<noise> ye-ye tele xi kui'a layu'uña'ai, nanaa kee, ni-ni ininchi tele naá lo ye lo ni kee teñu'u te ni ijloi santu, te ye naá ni jninchi te kuunchinchi. <noise>